بنصحه إنه يعني ينام، يعني ينام شي مثلاً الساعة تسعة الساعة عشرة مثلاً ، و إنه يظبط المنبه شي مثلاً خمسة مثلاً خمسة منبهات مثلاً وإنه الجوال يبعده، يكون يعني على مسافة شي اثنين أو ثلاثة متر عنه، وكده خلاص إن شاء الله بيجدر يصحى.